Pues ganey asloc marangu umbiamum cuchuchuw que paloma que guramil ndam, ndam gel, ndam mit niquien cinta aram mbiem par mayac tiel mi cual pasliquiam pardo mayucatmbas sopawer sopagur maweñ napilan tiel andiem guchus paloma altiel andiem miawuan anguey ayac mait ta guardan mi cual aparan umbiem ta formado wesh wuel shiel wuesh wuel limuen wesh wuel man, wuesh wuel ngue apashow mbiem do ma ta colocado umbiem mayac ma umbiem que paca macal mi cual pa mil mil pot niet mi cint let cint ndam, ndam shiel lo cue paran guchis mi lons que paran pa ta formad gueña modo pama til mi cual at mismo paloma at cue ñe por to que moda aranguw tiel shimbiem paca miel pamaquel to mi cual animal que asgue mod aslec.